<hesitation> Ny hitako, <hesitation> maromaro ny spaoro ataon'olo eto, ôhatra: hand, baskety, rugby, foty de misy volley fa ny tiàgn'ologno atao, voalohany malôha foty, football, magnaraka azy baskety, aroa zegny tegna tiàgn'ologno atao aketo.